<hesitation> <laughs> Chest è n'ata bella domanda pecchè devi sapere che io non cucino <laughs> affatto. Nel senso che non sono bravissima a cucinare, non sono una grande cuoca. <hesitation> Pecchè mia mamma romp 'o cacchio ess, 'a cucina, s' sporca, aropp s'adda lavà, aropp s'adda mettere appost. No accussì nun 'o fai buono. Una vota faciett nu risott ai frutti di mare, niente niente mia mamma, chest è succiess circa quatt cinc anni fa e mia mamma mò sta ancora rinfacciann pecchè dicett che io lo feci troppo secco e invece doveva essere cremoso e doveva essere sugoso e quindi m'aggio scassat 'o cacchio e agg ditt vabbuò nun vogl fa chiù nient. <hesitation> E quindi sì, dovrei imparare a cucinare meglio. Oddio non è che non cucino proprio, <hesitation> non è una cosa che mi piace, che mi fa proprio impazzì, nel senso che pro- probabilmente non sono molto predisposta. E quindi boh, forse un giorno un mio futuro marito mi manderà a cacare perchè io non so cucinare. Questo è molto probabile, però se proprio dovessi imparare a fare qualcosa bene, vuless mparà a fa <hesitation> 'e crostate. Io lo so, a me m' piaceno 'e crostate. E quindi mi vuless mparà proprio buon a fa 'e crostate cu 'e marmellat. <laughs> Poi generalmente tutto il resto, vabbuò 'a pasta O cocche pasta particolare, però a me m' piaceno 'e paste cremose. Quindi quelle con, che ne so, tipo crema di broccoli, crema ai funghi porcini, crema allo zafferano. M' piace imparà a cucinà nu poc in generale 'a verità. Perchè io lo faccio, ma lo faccio più per sopravvivenza pecchè la sera quando arrivo, per per cucinare, ovvero per portarmi il pranzo a lavoro m'aggia cucinà per forza ij. Pecchè aggia verè 'e quantità, aggia verè tutt 'na serie e fatti che ovviamente mia mamma e mio padre nun s' metten a verè. E quindi sai faccio nu poc 'e riso in bianco, nu poc 'e pasta integrale cu zucchine, semp bollite. E m' piacess imparà a fa nu poc 'e tutt cos ja, pecchè nu poc mi ispir, mi in- intriga come cosa, pecchè comunque a prescindere devo imparare. <hesitation> Piano piano imparerò, pecchè poi un giorno in una mia futura casa, futuri amici, <hesitation> mi piacerebbe fare tipo le serate, uno cucina, uno fa <hesitation> bandisce la tavola. E quindi s'adda fa, s'adda mparà. <laughs>